<hesitation> aisee yaani sehemu ya nafumaa nini, <noise> sehemu yene nafuma nini sikayirimira tuku sababu ya chee, yantunavyayaro ninini, tangundremea miaka ikumi! <hesitation> aisee nayenda sana, japo nokijiji lakini chinokuno nayenda, sababu yare maisha nayoishi hara na wase vajamaa. <hesitation> jinsii vee tiikala, kempu, vosi, sehemu jokovaa kazi vasiri vojishuka na kay- yii, maisha yetuu ni <hesitation> yaani hara kayii motu kimfano, <noise> kusina mweti jeni kayii mwetuku. Maisha yaani piendavu kusina mwenyani kwemba eri huu na huu sui chee hamuna, kwanza, sifa vii jarantu nikikalaa. sina tabia jawivii, sina tabia jachee, <hesitation> kwanza yaan sehemu jini kala nini, yasiri yaani korekira ara kitunguja nkikala. <hesitation> sehemu ambayo imetulia sana, kwamba jajamazingira yahara, konsire fananishe nahai nikovuni haijuvira hara, <hesitation> fani nikusire kwanba kusina sehemu yenelewa, zaidi ya hara tuku. Maana nahenda, mpaka! Halokire, yanii kwamba kansiree nisami jajesehemu fulani ndomaana ku- kura kasumura mazingira jahara. Uluka ni kipengele maana maisha yotaishi ya hara, <hesitation> fisi yaani ni dingi yani nama asina na muntu, yanii ni amani kokijiji nikekala nini kisina fujoo. Kwanza, kisomolavo sijavandua, karakijiji, <hesitation> kwamba huu na huu vosii nikisidaa afu nikijiji, chechija na umoja kwamba kusire kusika ni kuboa jiji nivuu, isiko kunukunu vu kuvanivatana vaa isiko vuu. Kunahaajea mazingira ya mpiri, uwanja yani, <hesitation> tashirikiana sana, kusafisha kiwanja kuhandaa jire nyasii nijauwanjia chee, konaja misire isiko kanu hula jinzii. Nivosii yenii, kwamba sesumula na wiki tuku ni sita ivere itatu. Mwachangire hela mokohula jenzi mutavikaa, konomosire isiko, njuma yani viratu vanani tuchangiree elfu ishirini ishirini, tuvikee tojofikaa tuchange ishirini ishirini tukasamula viratu vyoviona vya elfu arobaini arobaini. Mkachanga wiki ihi mukikalaa, mweri waukujaa, nakuchanga, katosha hiara mukaagiza vyakuja. Maana kutumia njumu jira jamutumba sijaa kwisu, sasumuraa turidaa tuku tatumia injumu arijino, koninjumu si- orijino tatumia kwamba isiko <hesitation> we nokufura isiko no wewe, koo mazingira toishii susu yanii kononii javawaa mtaani. <hesitation> taisha navo kiamani saana yanii kuja kusina vurugu yayasi tuku. Yanii! Kuchone muntu kwamba asulwa neava huu asulwa neava, <hesitation> aisee ariji asina tuku maana tikilaa, kwanaza tikatala hara, maisha yeja hara. Japo japo maisha yakijiji wamaayire kwamba yafata yani maisha. Yasine ururahisi jakuno javie ukunu kwamba isiko ivarikwi ivariekwi, <hesitation> kura kusina tuku yani kwamba konani niwase nimweri, isiko koo ubadilishire shana siunobadilishere msosi kwanza mpaka nahendenevu ikaniseka kwanza <hesitation> isiko nivujerisha isujeria wari. isiko naretirwe konani ni wari wariri, <hesitation> kwanza kushane nawovire isiko ukala sawa. Soda ijii <hesitation> soda naadim, ujikura soda faustane kunu saja kuu miatano irakura ni miasaba mia nane uju. Koo maankashana maisha yakura, japo nojiyo lakini sehemu, juu kunu kulikaa kwanza kunuvantu, <hesitation> kila muntu ari kivyachwe kusina kufrahi kwamba, tikkiri vaastorii chee, kumusinanaa tuku, ila kondraa kayi, kay kwanza koti sehemu jitadoma vii vantu kotie najidwa twadoma, mshana mkodoma ala mkoaa mkatuliana tonanijaa nasakumi ivi, kunaja siku hiyoo <hesitation> vantu vosile isiko, kiwanja sitodonto. Vamkatulia alavaa stori msahana vaa stoli jamani kusina na vurugu na muntu hamuna, kwahiyo yare maisha vireyajua, kwanza na majarini, uo kwamba itokee shida yere shida yani alurwilwau, sipitari fulani siwasaka ishilingi flani. Ni laizma ili mchangaoo yavikwa lazima, kwamba yasiku elfu kumi elfu kumi elfu kumi elfu kumi maajitatokaa kwa vasie ni mchango. kono maamtashana, <hesitation> amtangaa, vintu vikira sawa. Natwalwa uri ajalalwa hivyohivyo kunaji mchezaji uwanjii, kwamba amiula jajachi kuna asoma, amii shule yachire sijui jine jiada sijui chee, shana jikonana niva chezaji umula vachezaji sionanii umushana owa oyosi elfu tano oyo elfu tano oyo elfu tano oyo ni lazima yaani. Maamshana mumchangie sijui au konaji toka ing'ombe jiiviri. Kujautoo umoja ijajavie kwa pikipiki yani kwamba iji nivikwa makufa nolondoa, komamshana molondaa! Kwaumoja yanii kusina reshuka nanyuna kwamba munijahwe alonde imwanee. kwenli jisinao tuku kwamba, kwamba kwaisiro iigi novosi, nakuno navosi, koo kijiji yanii, chatitee nani sana mpaka hahaa, noisi kwamba kotekiree, <hesitation> nendaa sana kuti muda ufikire namsiya nadoma na kayii nano nadomna, domaa kwanza harabuji freshi kikala namwiriri nivasumula hara mazingira nitatumbukaa jinsi ninajaa, usingi venakula. Jinsi venakula hara, aise kwa sehemu ye nakunao nini. Kwa historia yani kodono kori, sina bifuu na muntu basi tulusika na kwamba <hesitation> huyu aboe ji najii. <hesitation> sina tatu kwamba hara tikala, kiamaini vosii talisukaa navoo kwati baadhi, ambavyo vafumaa na bifu javyo koafumaa afuma kuno ava- akalumana. Kovati jira bifu javyo yaani jirabifu stisila, ila kwasusu viveta kuraha. <noise> aisee tiyenda sana kusina kusina <hesitation> ukwamba uboyarajii, ubooyaraji! Sinayotera kwamba huu kasingiziwa uhuu ni msavii, hapana doma nauri kwacha, hanuna kwamba kula taso abe na amani. Ukwamba ukuasire noeboyeejii nijamazazii wakoo noeboyei jii jamzazii wako hapakofaa kufanya kintu chochasi tuku. kuseya nijamzaii wako vii ijolee wamofya kwambaa koo akutumire, hapa afuma kintu chochose tuku. Koo kwakusire bwejii, ukashana ja- ja, koo jirani anywamu, kusina muchu, afu vaushana kwamba najava nava chukuu nashule. Koo akosee flani ee, nini ahaa anindrii muchu usianaa nijole tobaiyaa kamuse ahaa, konajaa <hesitation> jolee mama njoo toboiyoa, retaa ivii kamzigo kako ndokakushera udomara ukasheree, kanasiku haa kaimenyua usinaa, konavana vachwe vala vatu uvazoizile. Naja kunono urimaa, nivuse nukatela ukulala uku, avavilakira kuno vonaja molali kula konamolakirire isiko kijiji kimudu maa kutite huu akalarikwa huu akalakirwa. Shana <hesitation> valarikwa huu muntuu, ni fuu vodomaa ene. Ikijiji nichaushirikiano, avavuu ni yundri kwa cho shana najiyunda eka ikumi. Rarimire urachara eka ivere eka inane jarisa, lamtondoo ingia akalaleki mukadoma nukula mukarimaa! Mkatumaa kura, mtikala na isiku ivere uhoo alakire. Yaani, jinsi vikuikala, ni vantu vyadomaniani yani, kusina japo vangi vamwa vana ila ikitokee kintu iki, jira javyo vakavika ivarwii. Jikala sawa kotee najakipindi mbula jachirevaa vaa. Shana avairwe ridebe lokolombwa nanii mbula vaa valomba dua chee, shana mwadomaa vuu, <hesitation> kujeutee madrasa madrasa <hesitation> kause madrasa kwasusu sitohudhuria sana kwavile, ukijaa mishe sana ja jamema kwamba isiko kempu, <hesitation> ujeufumee kunu ukadoma na kempu. komama ukashana, mishe jamemire, koo muda olohudhuria madrasa, madrasa jamware ila uromuda udro wakuhudhuria madrasa mukava nimchache, kamaushane ukadome naja iwiki imuduu! Mfululizoa! Ntokodama kira siku kira siku kira siku kira siku. maaushana <hesitation> iwiki usina ala kitongoji iwadome nokwi nkukura, kwi mushana njii ndinitundwi. Koo ufumaa kula ukavaa kazii uje ufyukaa na kayii, ukaendela ki na madrasa mukatulia hara! Madrasaa! Chee kwahiyo jinsi vikuikala, ni vantu vyamuno vikivikila umoja na nihisi kwamba jinsi vehu kuluhuru umoja. Navana vosii jinsi vare tufunza, jinsi ukikala, kwamba kasakire doma kila kijiji jii, koo bod- kikae yaanii, doma kiri, mpaka vizazi na vizazi kwamba, ure ushirikiano wataanzisha yaani waanzisha navala baamitu vala babumisu. Mpaka nana vala babu yavala babu, kwamba kira kizazi kikari doma kiii, kikare dumu kii, kwa ure umoja, kwamba kwatii vijiji vingi umoja usina kwamba najasingi liwanaishu vumba yani. Vumba vujiree valeta vuruguu! Akaa hamura nini hamu ni kwachwe amuatitere itete yamwene, kwamba iraisina tuku yare kwamba ukuazi ndrikwa vumba vingi indilaumu nivuu. Kwamba aranivaa, nini vava valoke, kwamba unisaidira hara, na isiko utokee kwa uhue hivyohivyo, kusina era kitengaa. Kwamba <hesitation> une haa kwachwivii usina ni- nani <hesitation> akitetere mwene alisina tuku yani kire kijiji chatii umoja. Kwamba isiko jii, kotee naja! Kijiwei kimfano hara mukikalala hara, siku ushina na usina hela, mwanangu <hesitation> siku noshana mfukwi kunu lamokowire sana bogii kwama konasiku napatire hela. Kuhera ndrii <hesitation> mshikajii, asina noma tuku washani tuwe waaminifu tamujengira uaminifu tiyaminiyaa, shana akuhire konani elfu tano utumiyaa laa, kosiku vare na helaa wingi aye mwanangu siku ninili jindri, kwamba shana konaja wewe sitasita hela ni sawa ure mshikaji ura. <hesitation> mshitaji avaa sana na hela jachwe kuu jinsi yokuu kusaidira womushana muja womuhuni vokantenga kumbe noyo mwene kukitenga, wekokaa wekovakosirejii wewe uriki simu. ujeukusije jikuja ja kama mshikeji, kwamba yeye komsire aye aya isiko norima todomaa tukauli mpira, shana yeye aah nyunyu dami nini simchezaji amuna, japo sinimchezaji lakini, wesiurijaa mshabiki kwamba utuhere uhuru sitofanya kazi. Yabweta mpira <hesitation> nyunu tangaa nyu- nnyunyu ukusina tuku.